أنا أؤمن بالتوازن بين القدر والاختيار، صحيح أن هناك أمور في حياتنا مكتوبة وقدرية مثل الظروف اللي نولد فيها أو بعض الأحداث الكبيرة لكن الإنسان عنده حرية الاختيار في كيفية التعامل مع هذه الظروف، القرارات اللي نتخذها يومياً تؤثر على مستقبلنا لذلك نقدر نقول إن القدر يرسم لنا الطريق لكن نحنا اللي نختاره كيف نمشي فيه.